باش تعرف الشخص اللي قدامك كيفاه يفكر تسألو على دور المرأة في المجتمع، بالطريقه هاذيكا تعرفو إذا كان عنصري أو عندو أفكار ضد المرأة، أي إنسان يدعم المرأه إنسان متفتح، والسؤال التاني على الدين والأخلاق، لازم يكون عندو حدود ومبادئ وأخلاق معينه، باش تعرف كيفاه يفكر، إنسان متخلق إنسان ومثقف ومفيد.